لما نبي ندير كوباية جهوة نفس الشي نحط <hesitation> نصب مية في بكرج ونحطه عالنار يغلي لما يغلي ساخن-ساخن <hesitation> نحط عليه كشيك-كشيك من البن المطحون و ونحركها شوية ونشوفها أن هي جاعدة تفوج نطفي عليها جبل ما ت-تبظع عالغاز يعني بعدها نصبها ونشربها.